راح أبحث عن كيفية تحسين مستجبل، إني استخدم من الماضي، أكيد بحاول أساعد المجتمع يطورون بعض أفكاره، يبتكرون تكنولوجيا تزيد لهم الوعي وتزيد من ازدهارهم.